Tokony zaraigna le izy fa le fizaragna izy eto tsy hoe le <noise> avy am'fotony ary de zaraigna hoe ty ninay ty ninao fa ôhatra zaigny le efa magnana zaigny magnamia tôhana kely ho an'le tsisy mba mbô ihentiny andeha hitrandraka harena le tokony ninazy am'zay izy tsy mipetraka fogna fa am'jay samy mikandra am'jay avake fatsisy mipetrapetraka.